Men har doim yangi imkoniyatlarni izlashga tayyorman. Mening maqsadlarimdan biri jamoamga qo'shgan hissamni oshirishdir. Muvaffaqiyatli bo'lishim uchun o'zimni harakat qilishga undayman. Har bir yangi vazifa bilan o'z ustimda ishlashni davom ettiraman.